No ku mitte laulu perrä, a nime perrä, sis ma tiiä muidoki inämb tsirgusortõ. Egäsugudsõq tialasõq, varblasõq, kotkaq, kanaq, kalkuniq, õh, jummal hoitkuq. Egäsugutsit tulõ viil. <hesitation> Pihoq ja ma'i tiiäq miä tah kõik ummaq.